Da qom llalaqpi collachiyi caica ca yoqchigue lasaxantaq nagui da cahialegue na doqshecpi nache chetague na ñaqpioleq yahuatton enan lashiaxanteqpi chicahie na doqshec

Da shiaxaua da noieto nache caica ca calchoxo da ilohogue da lachalataxaq chaaye nohieta calaxaye da huoo ca taua ca natannaxaqui nache da que ca na tannaxanaxaq ialeq ena lalolaxa ca shiaxaua nache chetaague que ca shiaxaua huoo ca ilohogue cataxa huoo ca lchoxo ihuen ca lachalataxaq

Aiem inñoco ye chaco argentina huoo so na ñenague na buenos aires naie na sotela na buenos aires nache naie huoo na yocchegue imaa' ienataca nache huoo de daa ñacheq l'taaraiq da onaxaiq na sotaa nahie nache huoo da ialaxa cataq da sa axateq da ñacheq iaiamaqchichiguiñe na sotaña

Ca shiýaxaua ilotaique ca l'onatac nache da huo'o ca ilalec que'eca aco' nache denataxan qainat cam ilotaique l'onatac qainat da negue't ca ýaýaten da i'ot qataq qaiaxanot da huo'o aca lmalate que'eca hua'auchiguiñi l'onataxanaxac qaq da nalochiguiñi nam ena qaýiaxanot camaye ca ilotaique ca l'onatac nache ishet da qoianem que'eca l'onataxanaxac